بش تكتب رسالة شكر تكون مليحة لازم بينة تخرج مالقلب رسالة الشكر لازم تستعمل مصطلحات لعبرو عن الامتنان ويعبرو عن الفرح ويعبر عن الشكر والسعادة وال- لشخص الدي قدم لك هداك الحاجة الي رداتك تشكر فيه